که تاسي غواړي چي پنځه کاله وروسته د شطرنج په لوبه کي ترټولو غوره لوبغاړي سي نو د اوس څخه تاسي باید خپل ځان ته پنځه کلن پلان ولري او د شطرنج اصول زده کړي د شطرنج په محلی لوبو کي اشتراک وکړي د شطرنج په اړه تحلیل او تجزیه وکړي. او ځيني نور موارد چی د شطرنج په لوبه کی په کار راځی باید مخکی له مخکی یی زده کړی